Ɗun kaa ko anndumi hen, go'o ni yoga ana wiya ɗum cellal. Ɗiɗoɓel mun duu juunde maa tuunataa, Tatoɓel mun mbowka tan non so a woowi huunde tan ana nafe. Taweede wakkati fuu ceñiiɗo <hesitation> ɗun duu ana jogii nafaa sanne. Ayyo, nafaa mun ana mawni banngal laaɓal.